पूरी तरीके से निष्पक्ष होकल लगभग नामुमकिन हवे काहे से कि कवनो भी चीज खातिर निष्पक्ष होकल। लगभग कउनो दूसरे चीज के पक्ष में भयिल होला काहे से कि निष्पक्षता इंसान के स्वार्थ से सीधा जुड़ल होला। और लगभग हर इंसान नामुमकिन हा कि ऊ निस्वार्थ होकर निष्पक्ष लोग जरूर मिल सकेला। लेकिन उनका मात्रा बहुत कम हवे और ए बात का भी कोई वादा ना कि ऊ हर वक्त निष्पक्ष ही रहत होके।